मैं अपने अनुभव से सामान लेना पसंद नहीं करता हूँ। एक-दो बार मेरा अनुभव गलत साबित हो चुका है, इसी कारण मैं सामान की गुणवत्ता देखकर खरीदारी करना पसंद करता हूँ।